Refa anô kôfa mahita seza, izy io izen̈y dika izy io aminakà izy io izen̈y midika misy vôlambôlan̈a fa misy manambôtra tomboky e. Tsy raha navy navy karàha io fa namboarin̈a, namboariny vita amy plastiky, kakazo, vy, avy eo amy izey misy sasany kôlôren-dreo. Avy eo misy seza amy izey seza amizay sezan'ny birô, misy sezy alekôly, misy sezy mety pitry pitren̈a kôfa miambin̈a miambin̈y raha an-tany amy birô àby io. Avy eo seza koa izen̈y aminakà midika fa tsy de tsara izen̈y koa tsangan̈a ela zey mihitsy nanamboaran̈a seza io hipetrahan̈a. Avy eo amy izey seza ko izen̈y mety anan̈ôvana dekô dekôrasion an-tran̈o seza. Io avy eo amy izey ten̈a ilain̈a izen̈y seza e fôtony tsisy seza aiza ametrahan̈y olo anaty tran̈o aô na seza anaty tômôbily. Sezy zey le fipetrahana izen̈y refa resaky seza mety asiana raha koa ametrahana raha koa iren̈y.